चम्डन से बनल जैकेट गर्मी वायोरोधी सुरक्षा और चोट। से भी सुरक्षा प्रदान करते हैं फभर जैकेट गर्मी और हलका। जैकेट होखते हैं जैकि थंदा मौसम के लिए बढ़िया मनल। जाते हैं पाकर्स थंदा तपान के जेलन के लिए बनाए गया। पारका इंसूलेटेड वाटर पुरुफ होखते हैं तथा अक्षर इनमें। प्रित्रिम फीर से बनाओड लगा होखते हैं ट्रेंज कोट मूलत। कसकर बने हुए गैबाडाइन से बने टेर्च कोट जल होखत थे।